Tambien ijtu je kopät, wijtyajpapä tzu'kä'yi je tziji jete nyu'myajpa kasyi y nyanhpä'pa, puro tzu'kä' witpa pyor ka nä tejnämu'äk jetyajme gyusto ja'ku wijtu y mye'tzpa nkiniya nä känhupä, jetij yajpa nhkiniya', y un desatre tzyäkpa je tziji, nyajmayajpa tziji' y janu'sy wijtyajpa tzu'kä'yi, ta solo tziji', ijtu diferenteta' animal witpapä tzyäjkyajpa desastre, y tzyäjkyajpa perjuicio, itke' tuwi' wijtyajpapä tzu'kä', ijtyaju kasyi änhyajpapä nasojmä, jete segurito kyä'späpa je tuwi' y este jiko ta solo tziji, ijtu tuwi', ijtu hasta yoyaj, je yoya' katä mal costumbre ntziyajpa y ntziyajpa desperdicio ijtu manhpamä pak y sis jete segurito que kasyi kä'syajpa, jiko tambien ta solo tziji, nta solo tuwi', hasta yoya ijtu kasyi kä'spapä, jenyanhkä.